Mopeti ara mopeti cientifico ovae supe ipuere vaera imiari mbae kua ivi rupi aragüi oyemombo mbaereta jokua re imiari, erei mbaeti ko yaikua mbaendieko imiari va erei jei supe reta uesa vi jaema imiari jaendie jei.